اللحظة فحياتي لي حسيت بها بالقوة أواجهت فيها الخوف ديالي هو ملي غندوز واحد الإمتحان لي مهم بزاف فحياتي كنت حسيت أنني قوية أو قادرة نتجوزو رغم الخوف الكبير لي كان عندي انني منجحش فيه ولكن لحسن الحظ أو المتابرة أو العمل أو الإجتهاد لي كنت عملتو قبل توفقت أو نجحت فالإمتحان أو واجهت أكبر خوف ليا